أول شي وأهم شي أنه لازم تفصل الكهربا مافيك تلعب بالكهربا وهي موصلة هذي خطر موت بتفصل الكهربا بتفصل المصباح الجديم بتجيب اللمبه الجديدة بتوصلها بتلفها تمام عدل تتأكد انها تمام ركبت وبعدين تشغل الكهربا وخلاص.